Ny ilàna an'ilay paosy kely amin'ny jean iny angamba raha ny fahitako azy mety hoe azo ametrahana siligaoma ohatra na bombo na koa ohatra hoe afaka hanasitrihana vola kely ihany koa izy iny, izay zavatra kelikely izany nefa tianao tsy ho very ilay izy an fa tehirizina tsara dia amin'iny paosy kely iny angamba no tsara ametrahana an'azy, ilay izy anefa somary lalina ihany koa ilay paosy dia vaomaika tsara satria tsy very ilay zavatra ao napetrakao ao izany.